Kayaaji gimol ko mi anndi e wodi gareyaaji, e wodi gangaaji, e wodi jitaawa, e wodi luural dabbaji, e wodi gangaaji, e sarewaaji, e wodi jitaawa, e wodi luural dabbaji, e wodi piyaanoji, e wodi jolloji.